Iyoo, aadoo, saayiŋ i ko aadoo niŋ cosaanoo. nna aadoolu aniŋ nna cosaanoolu, wo kumoo ti muŋ ye a loŋ, a nafaa warata baake. Aadoo. moo, niŋ i maŋ i la aadoo loŋ, i maŋ i la aadoo a niŋ i la cosaanoo. a kamunta yiri suŋo muŋ be looriŋ, sulu te a la. Niŋ foňoo naata, wo ka boyi le. Yiroo niŋ a maŋ suloo soto niŋ foxoo naata a ka boyi le. Ntelu la aadoolu niŋ nna cosaanoolu, niŋ i ye a je ntelu la afiriki jaŋ. luuntaŋ maŋ soto ntelu la fatafiŋ duu. afirikewolu danmaŋ ne bi jaŋ to, ntelu bee mu afirikeŋolu le ti, parisiko muŋ noŋ, ndenta nna aadoolu niŋ nna cosaanoolu le la. Wo le ye nbee ke baa kiliŋ faa kiliŋolu ti. Nna aadoolu niŋ nna cosaanoolu wo lelu yenke baa kiliŋ faa kiliŋ ti. A jii bee niŋ i ko jaŋ seejo kuyaŋo. kankuraŋo be bo fo i ka mandinkoolu daanmaŋ ne tara jee, epii wolu lemu kankuraŋo la cosaanoo ti. munaŋ i ka i danmaŋ ne tara jee. Woto ntelu denta nna aadoolu la le, ntelu ňanta nna aadoolu niŋ nna kilitiiroo, nlafita, ňanta nŋa wolu loŋ, niŋ nŋa wolu loŋ. niŋ i ye i loŋ reki, i kanata le. Bari niŋ i maŋ i loŋ doroŋ. i be filoo kono. Parisiko kandoo ye moo muŋ duŋ balakenseŋ taamoo la niŋ sumayaa waatoo naata ite ka faa le. Wo le mu ňinti ko. wandi kuo ye moo muŋ bali, i maŋ i la kuolu loŋ. niŋ i ko moowoo moo ye a la kuo ke, ite be ke la ňaadii le? I be bataa la. nňanta nŋa diŋolu karanndi nna aadoolu niŋ nna cosaanoolu la. Epii nniŋ nna aadoolu nniŋ nna coosaanoolu, nmaŋ ňanta ka tuluŋ ka tuluŋ wolu la. parisiko. wolu le ye ntelu mara waati miŋ na keebaalu be wolu banbanndi la, i ye i ke i la kuluuraŋolu le ti, i ka kuluuroo ke i la, tiňaari buka soto jee, i ka mararoo ke i la, tiňaari buka soto jee. Iyoo barii bii niŋ muŋ lafita wolu tiňaa la reki, wo ka tubaabu kuolu le naati naŋ wolu kono. wolu duŋ maŋ kuu ti, muŋ ye a loŋ ko boŋ, a ňanta nbali la ntaa ke la le. Mee bankoo doolu, tubaabu bankoo doolu bi, niŋ i taata jee, i ka i, i ka i la kuolu je le muŋ niŋ ntelu jaŋ taalu maŋ ke kiliŋ ti. Woto moo woo moo i ye i taa soto le. i taa ke, i xanta i taa loŋ na le. Niŋ a tuta fo moo le be a fo i ye ite la aadoo niŋ i la kilitiiroo, a tuta fo moo le be ite karanndi la wo la muŋ maŋ ke ite la ee nasiyoŋo ti, a loŋ ko saayiŋ ite maŋ tara moo awaanseeriŋolu kono baake. I xanta a loŋ na le. Moo ye i ňininkaa i faŋ na, i ko i faŋ loŋ janniŋ i be a fo la ite lemu jumaa tii. Nna aadoo niŋ nna kilitiiroo, ňanta le nŋa a yitandi ndiŋolu la puru saama i kana ňina. Keebaalu ye nkuluu wo lelu la. Kabiriŋ i ye, i ye nwuluu, i ye nkullii. fo i ye nňanboo le baŋ. nsiita sunnoo ma. i ye nduŋ sunnoo to, i ye a yitandi nna ko a ka ke teŋ ne i ka fo nňe ko boŋ niŋ i ka ňiŋ ke, ňiŋ ne ka ke i la. I ka nsiindi, i ka taaliŋolu laa nxe bayiri wolu lemu nna, a, nna. ii, nna sarideŋ danfaŋ ti kunu. taaliŋo, wo lemu sarideŋ danfaŋ ti kunuŋ. Koni i ka ňiŋ taaliŋolu munnu laa, nňe, i ka moolu kalamutandi moolu jikoolu le la moo ňanta ke la ňaadii le, fo i ye kana. moo si ke noo xaadii le fo i ye kataa soto, i ka a bee le fo. Iyoo, a bee be nna aadooniŋ nna kilitiiroolu kono. le. keebaalu i ye a, nka, i ye a ke nka, nkalamutandiraŋo le ti. Iyoo, bari bii, niŋ nmaŋ naa ndaa ke wo to, a. nbota daamiŋ, nŋa wo loŋ ne, bari nbi taa daamiŋ maŋ feŋ konparaŋ woto de. Nte si miŋ fo noo. wo lemu nna aadoo niŋ nna kilitiiroo, nkana tuluŋ i la. Nŋa i muta, nŋa i banbanndi fo muunu be bo la ntelu fanaalu bala, i ko niŋ doolu ye i dadaa. niŋ ite fanaŋ bi taa la. i ňanta doolu le dadaa la. Ntelu faamaa ňolu lee; nesipaa i taata le. bari i ye kuu lelu tu naŋ nbulu. nfanaŋ nŋa ntaalulonndi wolu la, niŋ wonteŋ, nbe wolu foondi la, wolu be foo la le. Niŋ moo niŋ i foota i la aadoo niŋ i la kilitiinoo la puru i ye ke noo feŋ ti. nko a ka munta yiroo muŋ be looriŋ, sulu te a la. Niŋ foňoo naata. wo te loo noo la. Nŋa wo le loŋ nna aadoo niŋ nna kilitiiroo la nafaa ňaa to nna karoo la, nŋa wo le kalamuta jee